ཤ་ཁང་བོམ་པུ་ཆུ་ན་ཤམ་ཇོ་ཁན་མེ་ཆུ་ལོ་ཆ་ལ་མོང་ཕུ་ཆུ་སྐེ་ནོག་སུ་པེ་ནམ་ནོང་ཆེག་ཧ་གོ་པོ་ཨིན། ད་ལས་ཤམ་ཆུ་ཀེ་ཕོ་པ་ཆུ་རང་ཁེ་ཁ་ན་ཧ་གོ་པོ་ཨིན། ད་ལས་ཆ་བ་དེ་ཤམ་ཁ་ཐད་ཇོ་སྐོ་པོ་ཨོ་དེ་ཀེ་ཡན་ཏེན་ཐམ་ཆེ་དེ་ཧ་ཁོ་གོ་པོ་དེ་ལབ་ཏེ་ཁལ་ཆེན་ཆེག་ཧེ།